Për me i hekuros pantollat mirë, duhet nihere me e gjet vijën e mesit ku don me e lon. E qet hekurin përmi, e drejton n’dy ant që mos me pas asni rrudhë. Hekuri osht i nxeht, n’temperaturë t’mjaftushme për pantolla, edhe i mshon përmi. E kthen komën në anën tjetër edhe e hekuros anën tjetër.